Ama tu wanikan xalaktina pin tu ekinan lilakgapasa atsa e laktinapin wanikan amaxa lhkaka mpin i este i chankan ama na makapin xla untu xla e pus xa chants na namaxtuy tsama tu tuno namaxtuy xalichanat axni tsatsa axni tsutsokgost no tsama pinpus na maxtuy na para tsa chankutun pus xaskawawats xa kawau na maskakay unoxa xatsama x tuno xa kgalhi xa semilla wanikan pus uxa na chan na na wiliy no parak cubeta osu para tu puwilikutun axnoxa na e napulh axni laktina para altsa para cinco o diez centimetros chiwanit chitsa kawau no lu chi chitsa tamakgakgey nopara pus nuntsa xli lankats pus na malakxij na kalak nakalk matikutuy i na kamatijuy ani no lha na kachan para cubeta osu para mintampakilhtun eso para lhan patim chan osu para bolsa chiwani na kapuwiliy nuntsa xa yawakan i ama pin kgama pin ama na naxpatay i xa laktina pakglhch na taway I naxpataya kgama xla i este na na na lu kgama tawakan kgalhwat tawakan para latiya tun liwat tawakutun para liwan chiwani laktsili mi li mi liwan i na tamakapini tsama na kgam tunu tunu xa tsama max xtakgalhwan chintsama pin tunu tunu pin chitsa pu lakatun pus tunu tunu kx chixlekgam i este tunoxa amam pin tu ekiti tuno wanima wilapa no man tun chalankapin chalankapin xatse laksitkan ama cebolla ama pakglhch na talaktsiliy kgama no na takgalhwanan xla ama eso para lhawakutun para tsa chatsilikutun min pin na chatsiliy i namaxtunikgoy xpulakg likunoxa lhalh kaka katiwa chinoxla chi chi chin kukahit kgalhit tasiyu pero kumu para tsa na chatsiliy na chatsiliy i este na makapiniya u axux i este na na pus na maxtuy nok licuadora kgama noxa aman pin na wakan tununk xsabor ama pin wilapa no ama pin tu wanikan na aman chalankapin na kgama xa tawakan Kgalhwat axni para lha tsilinit kgalhwat na talhaway i este nalu kgama xa tawakan amanoxa chile serrano tu no ekinan lakgapasa no xa chajankg pin xa chajankg pin wanikan xa ama porque tsamalh nimpra lu chalank nimpara lus latat tsamalh na kgama xla ama pin para u uxama pin chimpara lu akgchelhkak xa min l haxtanunts chin chalankapin lhaxtanunts chi laktinapin tununk xla ksabor kgalhi tsama pin i este i nawilapa nom pin untu chiwanit tsmalh aman tu tuno papantekapin wanikan tuxalaklhaman amaxan pin na kgama xla pus uxantu lu talhawaya kin ki liwatkan atsa atsa kachikin para laktsili mi liwa eso para mi stap chiwani kacha kacha chuch naway kgamaxla kgamaxla tsama amanoxan tuno kamapakuwinin paksaxa tuntsa xa xalakxkayiw xampin ama i nuntsa xa na chiwanit chankan na pulana ksemilla xla chanikan tunoxax pulakni na maxtuy para na lha u katimaxtun un tu tsaku xkayiw Sino que uxan tuno amatsa cha un pin uxa maxtunikan xtawakat uno tsama tu tuxa xasemilla uxan tu chanikan na nawilikgey antsa akgtin akgtimi cubeta akgtimi tina eso para lhawi tiyat tina min tiyat chiwani antsa na makapenkgey akalistal xa tsa xtimakap wanikan noxa tsama sino ke tsa aku kawau tsa manku xa semilla makamimpat ak na pujuy non tiyat eso naka mujuy no para lhano chankutun no eso para katuwan chiwani lipinkutun pus tsenoxa na na lakxij na malakxij noxan tsama u este chitsa pokgalhutuno pus antsa kuno anolha nalipin no pus na antsa na tawaka uxa tsama pin tuaxno tse la lhuwan tawaka porque nintseakatunu ekit nuntsak makaan tuxa xa tsutsokgots chiwaniti klakgtsini kin pin pus lhatsa parak basura chi wanit kmakaan sino que tsa kan makaan parak akgtimi maseta chiwanit lhan lhan chananit i i nuntsa pulhu noxla pus e axni noxa tuntse na pulhu na na akgawaparay noxla tsaman tsaman pin nintsama no talamanau ekinan atsa porque pus Mientras wu lha kawau lha nachananan win para min cubeta chi wanit pus antsa puyawaya i antsa no ekinan nakma kuxa tuwa xa puxkan tsaman pin tu xalaktina kgoxa lipuxkan lhala kati mastokgt pala untsama pin tutsama laktinapin wanikan lha la xa mpala mastokgkan porque tsama lakstina i pokgalhtimchiwanit no ka puxt pus punchuna natalay porque <hesitation> laktina tuwa puxkan y este unoxa tsama xalakchalanka pin pus maski lhuwa noxa wakapa nalkgtsin pus kuesa pala xa mastokgan kumutsa laklanka xla lakchalanka pala na ponkg ponkg mujuy parak mi bolsa osu parak mi cubeta chiwanit tu pupuxpat pus kuesa tse tunkan tatastokg no tsama makgapits cheama chalankapin cheama xachajankg pus pala laxa mastokgkan pero uxa tsama untu talimakgapaliya <noise> uxan tsama mantu xalaktina pin